اي بالنسبة حق ان اذا ابغي اعيش في قرية صغيرة او مدينة كبيرة انا اشوف ان القرية الصغيرة وايد وايد افضل ليش لان في مميزات موجودة فيها مو موجودة في المدينة الكبيرة اول شي بيكون الجو حليو الهوا الهوا طبيعي وما فيه دخان ما فيه تلوث ما فيه ابخرة وادخنة وحياة المدينة جذي على طول ونكح على طول وامراض اتوقع من الجو والتغيرات لكن لين يكون في قرية صغيرة لا كل شي ايه طبيعي ثاني شي الحياة الحياة بسيطة الحياة في القرية الصغيرة يعني الأوادم ايه كل واحد يشتغل في شغله سواء حيوانات زراعة ايه ما يهتمون بالفلوس وايد